जसा की रुचिकर खानों बणाबा में कई चीजा काम में आवे जिसे बढ़िया खानों बणा सका। बढ़िया बणेगो तो बढ़िया मजा आगा खाबा में। प्याज, लहसुन, जीरो, मरचा, लूण जिसे साग बढ़िया बढ़े। सब्जी बना रोटी साव नी लागे। ऊके बना रोटी नी भावे।